Kôfa mihignagna zah de agnatin'ny quinze minutes na vingt minute akeo ny fihinanako, <hesitation> agnatin'ny herigniandro ndraiky, eo agn- fitambarany jiaby sept heures de temps ake na adin'ny fito.